समाज में कला के बहुत बड़ा योगदान है। कोई भी कला हो सकत है जैसे पेंटिंग मिमिक्री। आवाज बदलना एक्टिंग करना। पेंटिंग के जैसे हमन देख सकत ही की विदेश में पेंटिंग के बहुत डिमांड है। नाच गान और भी बहुत सारा कला है जो आज के समय में चर्चित है।